Tüte le volte ch'a ie ün compleanno, ün aniversari o 'na festa t'induvin-e sempre i regai mi- ch'a van mei, ch'a t'piazu pi. A s'ved ch'a ie cuaidün ch'a t'cunsìa e cuindi t'zbaglie mai e t'induvin-e sempre la scelta dël regal che t'deve fe